کله چی یوچاته په تمه یو نو د دروازې د ږغ به اوریدو سره پویږو چی هغه راغی یاولاړی کوشنیان په تاریکه او یوازی توب کی د دروازی له ږغه هم بریږی زمایادیږی کله چی کوشنیان وو یو یونفر به اشپزخانه کی پټ سو او کله چی به یی دروازه وټکوله نو موږ به ورپسی ورغلو چی پیدا یی کړو خو کله چی به یی ددروازی ږغ واودیدی نو چیغی به یی کړی او موږ به پیدا کړی